Jari injo biasa tau kurang asetta lo-allona nu tala maengmi to sitte tala ngu tala maeng nu sakka sitte rong sialloa injo re' dikua je'ki tau salassae pokoknya injo lallingsialloa tala minto tala sitte. biasa mae ri balla a, biasa sitte ri kantoro'na biasa to pole mae kunni ri balla na anak-anak e, kunjo ngasengki sipa'domengang, sippacaritaang, angnginung kopi, biasa todo a pole sitte ri warkop a, a lampa'a nginung kopi ri warkop a, pokokna injo lalangsialloa tala maengma to tala sitte kucuali rie nalampai lere injo ekki, nu lere toana battu ri nakke rie i kah biringi sianu, biringi sampulong tahung toana, kah iya kah muningna umuru'na tallung pulongmi rua nu lere toana battu ri nakke punna iya injo passiteangku rung ikki ya pokona itu talea di warkop'a ri kantoro'na punna talea ri kantoro'na kunjo biasa ri btn na nak-anak a kah biasa kunjo to'si se're-se're na punna sitte todo a injo dikua rungi ikki, biasa lohe todo kucarita, pokona carita a masalah. Kehidupang accarita a teppa kua inni narolikanga na haji' pokok na apa-apa nu haji'a kucarita ngase'i na macca todoja accarita nu salahyya kinni kep tong umuru'na cumang nu padai ya nak-anak a baha sambarang to'ja pole maeng na cerita jari gammara to di sa'ring punna nakke na urang manna injo umuru'na lere toana ballo to di sa'ring carita kah nu padaiji nak-anak sipa'na